ارے میاں، فلیپینس کا کوزین بہت زبردست ہے اور فلیورفُل بھی ہے۔ دیکھو، یہاں کا کھانا موسٹلی میٹ، رائس، سی فوڈ پر بیسٹ ہے، ٹیسٹ ایک دم یونیک، سویٹ، ساور اور سیوری کا فُل کامبو۔ سب سے فیمس ڈِش اَڈوبو ہے، چکن یا پورک کے ساتھ، وینیگر اور سویا سوس کا فُل مست مِکس۔ اور آروما فُل سٹریٹ فوڈ کا سین بھی وائبرنٹ ہے، لُمپیا ایک سپرنگ رولز، بیلوٹ ایگ، پانسِت نوڈلز اور بار بی کیو کے سکیورز کا فُل مزہ۔ سی فوڈ بھی ہیوج ہوتا کیونکہ آئی لینڈ کنٹری ہے، پراؤنز، فِش، کرابز کا فُل فریش فلیور۔ ڈیزرٹ میں ہیلو ہیلو، لیچے فلان، بِبِنگکا، ایک دم کریمی اور سویٹ، اور ٹروپیکل فروٹس کا مست ریفریشمنٹ۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو فلیپینس کا کوزین سویٹ، ساور اور سیوری کا فُل مست کمبو، میٹ، رائس، نوڈلز، سی فوڈ اور ڈیزرٹ کا پرفیکٹ مِکس اور سٹریٹ فوڈ کا مزہ فُل نیکسٹ لیول۔